Ákùk ákèmi dèp échid ágwò ákènè sùtó ágwò ké ágwò ádè sá ádè mmódè ágwò ádèhè sá ányè ámáná ányè <hesitation> ikárákè inyiè ákùk, ányè áfòfòn ányén ájèm ákùk nágná ákpè nám né ányè agwóñó mkpò, nághà ákpè nám né ánùn átiẽ ntẽ nká, nághá ákpè nám né ányè ányiè sé nám utó ágwò dè ké ákùk ákèmi dèp échid. Ákpèdè nte ágwò ánsimá ikálák ikùd ákùk, ágwò ámá lálák idióngó ùwém né élù nághá ákùk ágwò ámá lálák idióngó ùwém né élù nághá ákùk ásáñá ákùk ikèmèkè idèp échid ámò. ùtó áwò ádè áná átè ányè ánám mkpò k’ùsùng ányè nuñò ákud ábò ké ifón imó ké ákùk ikèmèkè idèp échidcimó, utó ágwò áná áté ádè ágwò ádèhè ányè ánwáná ákuk k’ùbòk ámò, ákùd ákpògò, ákámá áfáñá mfáná, mè mfáná sé ányè ányiè k’ùwém ámò, útó ágwò ádè ibihi’kárá ibó ké ákuk ákèmi dép áchid ágwò utó ágwò ádè ibihi’kárá ibén ãfud ákikèrè ámò ikikóñ ké ákpògò. Nká nté ùtó ágwò ámi m ámmá lioño ke ágwò ákpè lad ubók ámò ánwáná ké ala nyie <hesitation> Ákùk ikèmè kè indèp nyién échid.